Laha te hanoratsy tantara fohy e da mila safidia soa heky ny lohahevitsy na ny hevitsy fototsy ny tantara igny, lafa vita zay da amboaro ny toetra sy ny tantara, mannoratsy dika voalohany dia avy eo diniha izany mba ha natsara ny rafitry sy ny fomba.